هل يجب على الحكومات إيلاء الأولوية للنمو الاقتصادي أم للحفاظ على البيئة؟ الحكومات لازم توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، لأن الاثنين مهمين النمو الاقتصادي يساهم في تحسين حياة الناس ويوفر فرص عمل، لكن إذا أهملنا البيئة، نخسر المستقبل أفضل شيء هو تنمية اقتصادية مستدامة، بحيث نستغل الموارد بطريقة ما تضر البيئة ونضمن الأجيال القادمة يعيشون في بيئة نظيفة وآمنة